Kamra main ek ya so bulb hot h agar koi kamra padhai ya kam ke liye hote to wha do se teen bulb ho ske h. Rasoi aur bathroom rasoi ma ek ya do bulb hot h taki kam krne ma roshini mile bathroom ma ek bulb hot h par kachu gharo ma jyada roshini ke liye do bulb ho skte h. Hall aur bahri chetra hall ma do se teen bulb ho skte h aur agar bahar angan ya garden ho to wha bhi bulb ho lage. Bulb badlne ka samay ek se do sal ma ek bar hot h. Jab bulb ki roshini kam ho jat h ya yha chalna band hove agar lighting ka istemal jyada hoto h thode samay ma bulb badlne ki jarurat lagte h. Tumhare ghar ma kitaben bulb h.